Geranio, le viole, i le röze, i tülipan, i garofu, i fiur di persaié, i fiur del dei prüsé, i fiur del castagné